Ma pensu se të bunet karta, priten ardullamat e një herë çë preve ardullamat ka t’i shurbesh, e ka shurbesh linjamën, ka shurbesh <hesitation> drurin, e fina çë ngë jarrën të rikavarsh kartën.